Uudhila. sho nee- kehe ngaa mpa tu lyeni ohatu moneni uudhila. Uudhila ouna omawawa ngoka hau tukitha. Epulo ndika otali pula nee kutya uudhila wo wene ohau tungu ngiini iihadhila yawo? Otushishi kutya iinamwenyo ayihe oyina omagumbo ga yooloka. Ohatu kala noongombe dhoka hatu ningile iigunda. Maara uudhila nee. uudhila ihawu lala moshigunda onkene ohwu tungu iidhadhila yawo moka hau valele nenge moka hawu lala. unene tuu pethimbo lyomvula noku igamena ki- kiinima mbono hayi wu lipo ngaashi omayona naantu ngaa pamwe okwali toka umba uudhila. opo waahewu yahepo. ohau lala miihadhila. Okadhila ohaka yala oka- oka- okadhadhila kako taka tameke ngaa nokahozi kamwe taka kala taka tutu uumwiidhi. uumwiidhi tau tulwa mumwe. wa- wa kwatathana ngee. taka kala nee taka etapo tango omulungu. omulungu ngu gwa kwata. wumwe ohau tameke nomulungu ngu hagu kala gwa kwatwa keno. nenge koshitayi shoshimeno haka tungile Okahadhila kako. Shampa nee ka tungu ngawo omulungu ohashi ya nee mpano ngeyi okadhila hono taka tameke nee taka tungupo olutu noka nokahozi taka tutu okahozi kookamwe. kookamwe. kookamwe sigo ngaa taka etapo okahadhila kako. Sho nee okahadhila hakeyapo iha ka kala ka thita nawa kaa. onkene ohaka thitike. ohaka thitikemo nee taka ende taka thiti. ndee okahadhila taka kala ka thita nawa. ka hotwa nawa. ngawo osho nee okadhika taka etapo nee okahadhila kako. egumbo lyako nee mo hawu zi mo. omo nee hawu lala mo.